Au pesan lo au nonong a sanga kabi so na au pesan kabi na so na an bo'o menyerah, ana bo'o pemalas, no ana bo'o pela sila boema ana harus noke saran neme ndia son a boema na ta bole namahele hataholi fe'ek, boema na namahele ndia kerjaan aana ta bole nanene hataholi la kakolak ndia ao pan no ndia saon a.